རང་ལང་དིཆུ་གི་གུཨ་ན་ཡོགེན། ནཉ་སྡུ་ཏའ་དི་ལབ་ཏི་ཟིག་ཏ་ཆི་ཨིནས། ཏའ་དེ་ལེ་དི་ནག་ལང་དིཆུ་ལོ། ཐེའ་བ་ཕྱིག་སུ་སཱ་ཨིན་གརི་གུཨ་དི། ཁམི་གི་ཐེན་ན་ཡང་ན་ཀམི་གི་སོ་ལོ། ཟོོ་པོ་ནང་ཟོས་ཡ་ན་ཡཀ་ཀི་ན་མཇའ་ན། ནག་མདོག་གཅིག་སུ་ན་ཏ་དེ་ལ། རང་དིཆུ་གི་ཌེམ་གྲོག་ཌི་རེཉ། ཁ་ནག་ལེ་ཆང་ཆའ་ད་་པེན་རི་ནང་བོ། ནག་པོ་སྒར་གཅིག་སཙོག་ན་ཡཀ་ལ་བི་མི། བམབེནཌ་ཏའ་འེ་ཧི་ཐཱ་ཅིག་གི་གེཀ་རང་དིཆུ་ལོ། ཐེའ་བ་རྔ་ཨིན་ཁཱ་ཝ་ཆིག་ཤན་དིཆུ་གི་ནག་ལོ། དེ་བ་དེ་བ་དེའོ་ཨིའ་དེའོ་དི་སཻད་ན་ན་ནང་ཡ། འེཡ་ཐའ་དི་གྲེ་དེའ་བོ་ཕྲེ་སེ་་བ་ནརེ་ཨ། འེ་སའས་པུར་རི།